Jwa'n na ntakta thiba chopa tsona thapa gaya xopa gaza xona yei tzi tzi thib thib- tzi- thib zen tzin tzida tzi'n thib- tzin thiba tzin chop tzin tson tzin thap thib gal thib gal thib thib gal chop thib gal tson thib gal thap thib gal gay thib gal xop thib gal gaz thib gal xon thib gal yei gal tzii gal tzii thiba gal tzii chop gal tzii tsona gal tzii thap gal tzii gay gal tzii xop gal tzii gaz gal tzii xon gal tzii yei chooi choo thiba choo chopa choo tsona choo thapa choo gaya choo xopa choo gaza choo xona choo yei choo tzii choop tzii thib choop tzii chopa choop tzii tsona choop tzii thapa choop tzii gaya choop tzii xopa choop tzii gaza choop tzii xona choop tzii yei tson gala